Penguin rok bo kaisa tok hai no. Tamoni hwnba bong ni tomung chamung rok tok hai no. Tok hai no penguin rok bo toktwui tui o tei bong ni bwkwrang tongo. Penguin rokni bo tok hai no chamung no hozom khai o tei chamung no bukhuk bai sugui chao. Bóhrok bo tok hai no bothop thumo tei aro o toktwui tui o. Bórokni kwrak bwsak tongma bai twio kaham khe tongwui mano tei hapungo bo tongwui mano. Penguin rok bo twui ni chamung tei hapung chamung no chawui thangwui tongwui mano.